Bini aya sôbun-ã su nûŋuri: Sôbun-ã muro dôor hunã ndû čini. Sôbun-ã muro dôor hunã. Dôora budi bui yida, dôor budi bui yidĩ ndû sôbun-ã muro ôwol haya hunã: Matalan aya nû kayuã nua taũ môhiĩ njî wasakundoo ni du keziĩ, ôwonni masalan yaa niĩ tasa naa, yoo hunjala naa, yoo karaha naa, mûhim yunu muro čîde gunna muro wasakunoo, lazim sôbun-ã du yigezi. To koo yikallu sôbun-ã muro budi dôor ziyeda yida. Sôbun-ã muro yugonnoó tohú. Zaga yugonnoó tohunãá ndû. Nû matalan: Amma yaabi tau hanuũ njîidi. Unda išaa Alla tasu nuũ wasaki, hunjal nuũ wasaki, kayuã nuã wasaki, huraša nua wasakundoo mannu, gunna sôbun ni baranuũ ni sôbun-ã du keziĩ. Sôbun kinnu muro maana-ã haki wasag-ã muro čuruú. Wasag-ã muro gunna sôbun-ã muro yodiri. To koo yikallu sôbun-ã do ziyeda yida. Dôor yidanãá tohi ni. Yina ada mbo lûnduriã gunna muro yigezî čîĩ labar tammo nuũ. Ôwonni ada kinnu mannu masalan, de nû ndû muro yunu muro busamma ha čîde ni aũ istaamalčini ni maana-ã <noise> čoŋi bîe činai walla čumohi walla yunu gunna <noise> lazim <noise> wasakunoo, sôbun du keziĩ. Sôbun-ã muro ašan toi yikallu, sôbun-ã muro dôor budi ziyeda yida. Dôor yidanãá de tohîe nu, dôor yida. Dôora bui laabčini muro. Yunu yî tigezîe yili čîde gunna Sôbun maana-ã zaga bosar du muro <noise> istimaatinîe yugó. To koo yikallu sôbun-ã yunu a aũ yî du duniĩ yili čîde gunna ille sôbun du keziĩ. Sôbun kinni maana-ã tigezunno mannu gunu čîidi, sôbun du kezuũ bôli di yodiri. Aã sûbou toi yikallu nû mbo kôi sôbun-ã mûhim ndirĩ muro to muro. Aã nû sôbun-ã muro kayuã duyundu, kayuã nû mbozoo yî adi di mannu kezuwo, mannu čuruki čîidi. Lazim sôbun keziĩ. Sôbun-ã muro ndû yunu a kusar a hi su kubu a hi su masal yunu a unda yî di dunuũ keziĩ su wasag čîĩ gunna sôbun-ã muro čoŋu čakini. Sôbun-ã čoŋu čakinĩ muro ndîi yikallu? Ašan muro du midde yida ni, midde to muro maana-ã wosaga yunu to hunã čîĩ gunna muro čoŋu ni wasag to yodiri. Sûbou toi yikallu muro nû ŋgo yibeyundu ni anna-ã kayuã yigesĩ, yunu maana-ã gudi istiimalčinîe gunno <noise> yunu gudi istiimaltinîe čûwo mannu gunna du yigesĩ mannu sûbou toi yikallu. To kuĩ yikallu sôbun-ã muro yugonnoó tohú. Sôbun-ã yugonnoó <hesitation> anna-ã yê mannu wasag-ã yê kôi nedindîe yugó. Wasag-ã ndû gudi di kezuũ ni wasag-ã du luĩ? Ille sôbun-ã nû čî ni sôbun-ã ašan toi yikallu maũ ni istimaluũ ni yina ada aya unda wasaga tawã kezuwo, wasag hundɑ͂ čoŋu čakini. Wônnu sôbun-ã yugonnoó amma zo kayuã nuã yî zidu du mûũ yiga hiduwo, wasag-ã su čîĩ labar tawo ni čuruunãá labar tammo nuũ? Aã toi yikallu sôbun-ã muro dôora. Ziyeda yida ni laabčini muro. Muro de nû, orro mannu yidanú čîidi, muro de yugonnoó tohú. Kôe munda du muro gunna tohunnó čî. To koo yikallu sôbun-ã muro mûhim jîdan jîdan. <noise> Sôbun-ã muro mannu ôwonni fênonem ni môhum môhum marra wahid. Zaga muro môhum gunnó muro yugó. Mbo nû aya hatirĩ koo di yina ada nû čîkã gunna muro ilee sôbun-ã čindi muro yigezu ni wasag a to hunã ha čîĩ yodiri. To koo yikallu sôbun-ã muro yugonnoó tohú dige. Aã <noise> yugonnoó anna-ã ndû di kayuã yigesi? Aã sôbun-ã muro odu čera hundã mannu šiša čîidi, muro gunna sôbun čundoo aã gûlobal gunna maana-ã. Môjumuã du. Aã šekela šiša mannu čûo čî, môjumuã du gunna aa tudaga du sôbun bes. To koo yikallu sôbun-ã furãnsee du mannu sôbun. Sôbun-ã tûne yigesiĩ gunnoó, amma nêfsi numa mannu sôbun ndoondiĩ durumuũ? Ašan kusar ammaa-ã su mannu wasag a čîĩ sôbun-ã ndigezoo, aã wasag a kusar numa ha čîĩ gunna čoŋu čakini. To koo yikallu sôbun-ã muro, yina budi gunna du gunna muro du maana-ã istimaalumoo tohú. Aã matlan nû amma mbo yî ndigezîe nda, sôbun ndigeziĩ na, kayuã naa kezîe sôbun ndigeziĩ na. Matlan aya tûne nuã yaabi-ĩ tamma masalan yî kêzie mannu sôbun istimaaliĩ To mannu mbo hatar. To koo tohoo, sôbun-ã maa dòor ziyeda laabčinî čîĩ munumo nuũ. Yugonnoó maana-ã tohú. Aã anna-ã yugonnoó ndû istimaalčindi? Aã yugonnoó tobus sûbou toi yikallu maana-ã čûwo gali. Aã yugonnoó istimaalti hunã to. Sôbun-ã muro kôi amma yê nêyindie yugó dige. Maana-ã unda amma dîne-ã ha njûwo sôbun-ã mannu unda Unda mannu lazim dîimannu gunna kulagaa numaa tam. Matlan nû aya: Yunu guru aya kideŋuũ kuba nuã wasaga tohoo mannu, unda nerkaa tam ni kuba nuã keziĩ. Muro yê yî-ĩ yê maana-ã de kôe hundɑ͂ gunna Áã yî-ĩ mannu yugonnoó tohunnãá hananiĩn? Sôbun-ã mannu kazaalika, to muro. Aya nû kuba nuã kôi turo du mûuma, yerruma kuba nuã wasag walla suu, imbi walla yunu turo čûwo, odu direk sôbun baraniĩ hananiiĩn? Sôbun baranuũ ni kuba nuã yî keziĩ. To koo yikallu, sôbun-ã muro amma ha yuhadia nani: Kôi a amma čîĩ wûdure yida čîĩ gunna maana-ã sôbun-ã muro mannu amma maana-ã sôbun-ã mustahak či. Aã sôbun-ã maana-ã kôi turonnu yidanú či. Amma njîĩ gunna muro maana-ã sôbun-ã istimaalnîĩ borsu njî. <noise> Aã to koo yikallu sôbun-ã muro dôor hunã ziyeda. Sôbun-ã muro amma dîne-ã ha hanuũ njûwo, lazim unda yê muro yê kôi nêndindie yugó. Unda du ndigezi, owol haya hunã. Teni-ĩ hunã kayuã nuã keziĩ. Talit hunã tûne nuã du keziĩ. To koo yikallu sôbun-ã muro, amma maana-ã hanuũ kôi turoa njûwo unda yê muro yê dula četu njûo bes. Amma ni wasag-ã njedoo, wasag-ã nii sôbun-ã kinni čuruú. To koo yikallu sôbun-ã dôor hunã budi ziyeda. Aã. Ŋgo lôko dîne-ã sôbun yugonnãá anna-ã ori-ĩ čoŋgu ni kayuã hundã du yigesi. Nû lôko tûrri sôbun yuguruwo, aũ oro čoŋu ni bula hunã yigezîe yugonnãá durumuũ? Ille kôi amma njîĩ sôbun yugonnoó ori-ĩ mawo ni kayuã nuã du keziĩ. Ori-ĩ mbo mannu aũ ni haki unda kusar numa kezuú, kusar numa njubi. Anna-ã yî-ĩ du zotĩ mannu yî-ĩ kusar numa njubî čî. To koo yikallu, sôbun-ã muro, mûhum, muro mûhum gunnoó de tohú. Mûhum, yina ada mûhumaa du muro mannu čî. To koo amma kôi čîde gunna lau du čûwo muro to koo tohoo odu mûhumma munum. Matlan nû aya karaha tau yî kêzie baranîĩ njûwo mannu ille sôbun baranuũ ni, sôbun haŋuũ ni to di badã karaha-ã yî keziĩ. Asumma mannu yî kêziĩ njûwo sôbun kinnu tigezunnãá. To yoo yina guda-ã ndu koa? Aa toi yikallu sôbun-ã muro nû kôi mbo mûhum ndirĩ mannu sûbou toi yikallu. Aã asubu yî kêziĩ njûwo mannu baraniĩ. To mûhumma munumo nuũ? Karaha-ã mannu nû yî kêzie to sôbun kînniĩ yidannoó wasag-ã su čîĩ, unda daama koo čuruunãá munum. To koo tohoo, mûhum maana-ã sôbun-ã kôi gunna ha muro dôor laabčini. Muro yugonnoó muro tohunnãá muro yire niri tani koo. Aã <noise> Yunu a amma yî di duyunu nii yî yigezîe gunna sôbun kînni tohú. Aã la inna yî-ĩ du dunuwo mannu sôbun kezumoó, wasag yidawo, čuruú. Yunu amma yî-ĩ du duyunu yigezîe barayinĩ, yunu to muro wasag lazim yida. wasag yidannoó muro mannu kuzo čuduru ni yî keziri čunú. Odu maana-ã ndo yunu yî di dunuũ ni kêzie baraniĩ gunna, sôbun lazim tammo, walla taú, walla baraniĩ. Mûhum sôbun-ã kiñi tohú. Matlan odi-ĩ nû aya yaabii-ĩ tammaa, kuba hunã wasaga walla, kuba hunã kôi turo su taš čîn maana-ã odi-ĩ hi zaga muro sôbun-ã muro čoŋu istiimalčunu ni kusar hunã, kuba hunã wasag čîĩ maana-ã istimaalčinĩ oskoba yeĩ ndû: Owol haya hunã muro kubi-ĩ gubudi muro su yî toĩ. Kubi-ĩ su yî toomoó, sôbun-ã mannu kubi-ĩ su čoŋú. To koo yikallu lazim, sôbun-ã yî-ĩ čoŋu ni kuba hunã su yudoo ni to di badã sôbun-ã čoŋu ni kubi-ĩ gunna galige di su bûrdi čeidu ni ma yê dî yê ônu yê yala yê gunna yigezu ni to di badã su gudi yî ôwonni su gudi yudoi. Yî to yudowo muro, wasag to gunna čoŋu čakini. Yina guru nû yî kêzie tohoo, sôbun-ã mannu kiñi mannu tigezi. Čîidi, sôbun-ã kiñi kezuwo, masal sôbun-ã nû aya masal, <hesitation> kubu huma imbi walla wasag ziyeda yida. Wasag ziyeda yidawo, wasag to muro sôbun dunumoo čuruú. Aã nû matal nû aya tasu guru du maša bummaa, tasu-ã nû zo yî di dunuwo, mannu bôli sîbilko tohi čîidi matalan nû mbi mbo du tudokudo koo. Imbi to du tudokidĩ lazim sôbun kezuwo tasu-ã bôli sîbilko tobîa yohi. To koo yikallu sôbun-ã muro budi mûhum Ŋgo nû matalan, mbo aya kôi mannu hatar sôbun anna-ã yugonnãá, anna-ã lôko to ori-ĩ istimaalčindi noo. Ori-ĩ muro dahu-ã wôku to, anna guru nii hakindi, guru hakundunnãá muro, anna taa ndû muro istimaalčundu ni kayuã hundɑ͂ yî yigesi či. Aa to mannu šual-ã munumaa noo. Ŋgo lôko sôbun yugó ni, anna-ã oro bula hundã yigesĩ, ori-ĩ muro anna-ã ŋgaa čoŋgi či? Ori-ĩ ônuri kiši-ĩ du anna-ã čoŋgi. Aa kôe ŋgo yî šaši čai yê ônure kôe ta kaã gunna anna-ã oro yerčunu ni taa tigirtu ni sar čundu čoŋgu ni tûrru ni kayuã hunda du yigesi. Yoo, odu wûdur gudi turo su yidadoo ni gunna su istimaalčindi. Ori-ĩ maana-ã kôi yugonno yugó saharaa-ã kôe munda ha gunna čî. Auũ gunú mbo mannu. Alla Robinaa busamma ha yodurdo ni de ŋgiroo mau ni wûduro naa kohiĩ. To koo, ôwonni yunu yî keziĩ muro mannu yî di dunumoo, sôbun yewo, sôbun-ã guyunú. Lazim yî di dunuũ ni nobtoruũ ni êski di sôbun-ã yewo, sôbun-ã muro yunu-ã tûni-ĩ čoŋi, to gunnoó čoŋú. <noise> Sôbun-ã amma ŋgaa njûwo mannu. Istimaaliĩ, anna nû aya yiga sahara-ã čîkã sôbun-ã istimaalčindiin? Či. Amma saharaa-ã čûwo mannu kôi turoa čîĩ hananiin? To mannu sôbun istimaanjini. Anna nû mannu kôi a sahara-ã čîkã gunna sôbun istimaalnjindî čîkã muro, aũ kôi čaî čîde de sôbunistimaalčunno to koo yugó. Amma ŋgaa mannu njî ni sôbun-ã mau ni istimaaliĩ, zaga unda daama muro koo di. To kuĩ, sôbun-ã muro kiñi yina mundu gunna muro kohiri nuwo, tohudú. tohudunãá muro sôbun taũ istimaalnîe barayini. Sûbou toi yikallu sôbun-ã muro nû mbo kôi makuru ni su kisa kohuduru nûŋgurĩ mannu ašan muro, faide yida. Ôwonni dôor laabčinî čî. Sûbou toi yikallu muro, maana-ã a makuru ni su nakaša nakašturã mannu sûbou toi yikallu. To koo yikallu, sôbun-ã muro mûhum gala hunã muro mundu balak. Nozundu muro to koo yidado yugó niri. To koo.